أول شي أجيب الحفاظة أفردها على السرير حق الطفل، بعدين أحط الطفل فوقها وفي حواف فيها لصق كذا حقة الحفاظة يعني من الطرف وكذا، نبدأ ناخذ الجانب اليمين ونلصقه فوق يعني الحفاظة من فوق، والجانب اليسار ونرفعه ونلصقه على الجانب اليسار، وهكذا يعني من الحافتين نكون لصقنا الحفاظة وتكون ثابتة.